Kunyi koveye nuvutamaduni rwitu vakorezanangavwo kuhambanira mmbandu kijira kuvezaza nuvurara vwi vutumaduni uweneivu navuza kindu keveza kidamanu nirikuza irikuza ryorivetanga vandu avahambaira hala kijira novora urira wengine sunyara da pakuriri unyoreku vandi vanyara kokonya mwikare hala mkonyane mang'ana genayo kijira govezanga nigore umsingo umritu sunyara kwekora wengine dave kuhambanira hala kari vuyanza nivoveku kuvana onyora kandi mwaganiku kandi mhambariiraku mnyoramuvehala nuvuyanzi vwenivu vuyanzi voretanga uvuhambani oveveye vurahi muhambaniira hala mmbeze vurahi mamfwana avandu vishiri ndara ishiri ndara evetanga uvuyanzi kuvandu genya kuhambaniri kukindu kila nuvav <hesitation> vuyanzi vwavana nivuvere uvuyanzi vwekekevo kandi mwaganiraku onyora mve nuvuyanzi vonenen <hesitation> kuvandu avishiri ishiri ishiri yeniyi. Kwaganiraku nindi vindu vyosi, nitari vindu viveza vidamanu, nikuri vindu vyummburimu. Iziswara ziummburimu zivemu izindamanu, izive nuvudamanu, zinyara kukumara. Navuza izienizi kuzisundanga ihare onyora wakegosa, oveye ihare utiyi. Utiyi ovore a a uyu numusigo ove umudamanu anyara kukumara kigira sikuhambananga ni vindu viveye vidamanu da. Kuhambaniranga ku vindu viveye virahi monyora mwakaromba uvuyanzi, mwagani hala nimkora uvuyanzi vwinyu kigira muveye kindu kila. Mamuhambanira umwenimwo kigira mammbezanga mmbeye ihiri ndara. Ihiri ndara iyi erombanga kuva nuvuyanzi, nuvugasu kuvandu vumwidara riosi. Mamuhambaniramu mukora imiyinzi jinyu jiroreki, ijive juvuyanzi. Navuza uvudamanu yivwo, voretanga uvudamanu ni kindu irikuza. Irikuza ni rio riretanga uvudamanu, navuza kari nirizi onyoranga mwakahambana mwakava kindu kila.